في يوم من الايام كان في عاصفة قوية وكان اهل الشاطئ يعني سكان الشاطئ من شواطئ المحيط يحاولون يجمعون مؤن عشان يحتمون فيها من العاصفة بعدين سمعوا صوت عالي جاي من البحر ولما راحوا يشوفون شو فيه لقوا سفينة ضخمة. لكن الغريب انه ما فيها طاقم ولا قبطان. والاغرب انها كانت نظيفة وبحالة ممتازة